สวัสดียามเซ้าครับ เป็นจั่งใดสำบายดีบ่

เฮ็ดสวนอยู่บ้าน ปลูกผัก พรวนดิน รดน้ำต้นไม้อยู่บ้าน

โอ้ หวัดดีเพื่อน เป็นจั่งใด บ่ได้เห็นกันโดน ตั้งแต่เป็นเด็กน้อย จนใหญ่ละเนาะ เดี๋ยวนี้ โตเฮ็ดงานอยู่ไส

ตั้งนาฬิกาปลุกทุกมื้อ เพราะว่าต้องลุกไปเฮ็ดงานแต่เซ้า

อาบน้ำแต่งโต แล้วโตกินข้าวโต แล้วโตมานั่งกินกาแฟ ก่อนสิเริ่มงาน

มักไปซื้อของอยู่ตลาด เพราะว่ามีของถืกหลาย มีของหลายอย่าง มีอาหาร ผักสด เนื้อสด หมูสด

ใซ้เวลากับพ่อแม่นั่งคุยกันยามมื้อแลง เวลาหลังจากเฮ็ดงานแล้วกินข้าวแล้ว

เอ้า เป็นจั่งใดคือบ่เห็นหน้าหลายมื้อ เป็นจั่งใดมาจั่งใดซุมื้อนี้

นอนเล่นโทรศัพท์ก่อนสินอน เพราะว่าเป็นสิ่งที่ซ่อยให้หลับเร็ว ในการเล่นโทรศัพท์

มีอยู่ห้าคน มีพ่อ มีแม่ มีอ้าย มี อ้าย มีเอื้อย ข้อย

นั่งเว้ากันไปเรื่อยเรื่อย นั่งปรึกษากันเวลามีปัญหาหรือว่าตกใจอิหยังต่างต่าง มานั่งปรึกษา คุยกัน

บ่ค่อยมีญาติสนิท เพราะว่าอยู่ไกลกัน อยู่คนละบ้าน คนละหมู่ คนละจังหวัด คนละอำเภอ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

สิ่งที่ประทับใจปู่กับย่าแล้วกะตากับยาย เพิ่นเลี้ยงข้อยมาแต่น้อยน้อยพู้นน่ะ

พาครอบครัวไปกินข้าวข้างนอก ที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่ากลับมาแต่เฮ็ดงานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พาไปกินข้าวข้างนอกนำกัน ใซ้เวลานำกัน

ซ่อยพ่อแม่เฮ็ดกับข้าว กรอกน้ำเข้าตู้เย็น กวาดซ่อยกวาดซ่อย ซ่อยพ่อแม่ งานบ้าน

บุญเดือนหก เพราะว่าเพิ่นมักม่วน ไปเต้นหน้าฮ้านหมอลำซุมื้อ

อยากขอบคุณพ่อกับแม่ที่อยู่เคียงข้าง แล้วกะสนับสนุน แล้วกะให้กำลังใจ เป็นกำลังใจให้

สิพาเพิ่นไปเที่ยวภูเขา

มักตัวละครในหนังสัปเหร่อ เซียนหรั่ง เพราะว่าตลกดี มักหลาย อยากเลียนแบบ

บักหล้าน้อยไปกับพ่อแม่ ไปท่งนา

หนังฝรั่งเพราะว่ามันสายบู๊

พ่อใหญ่แหลมตลกเสียงอีสานเพราะว่าเพิ่นตลกดี มักเบิ่งการแสดงของเพิ่น

การเป็นดารา การเป็นนักแสดง มันกะยากเพราะว่าต้องมีแอกติงในการแสดงละคร หนังต่างต่าง

ไหมไทย เพราะว่าเพิ่นร้องเพลงม่วน มักเพลงของอ้ายไหมไทย

เพลงของไหมไทย หัวใจศิลป์ ว่าแต่เพลงขึ้นกะอยากเต้นโลด

อ้ายไหมไทย กำลังดังตอนนี้ เพลงของเลา เพลงใหม่

อ้ายไหมไทย เพราะว่าท่าเต้นเลา ของเลาบ่คือไผ โคตรเท่

ฟังได้เบิดมื้อ เพราะว่าเพลงซ่อยให้ผ่อนคลายหรือเซาเครียดได้ แต่ฟังหลายมันซ่อยเครียด

อ้ายไหมไทยกับเม้ก อภิสิทธิ์

แต่งเป็นเพลงอีสาน เพลงที่ฟังสบายสบาย

โอ้ หนังนี้ต้องเบิ่งเดะ มันม่วนเดะ ลองเบิ่ง

มีผลต่อการตัดสินใจว่า เฮ้ย หนังเรื่องนี้มันสนุกดี ไปเบิ่งก่อนนะ ตัดสินใจง่าย

ช่องสามสิบเอ็ด เพราะว่าเน้นเกี่ยวกับการแสดง ละคร รายการบันเทิง

ช่องเจ็ดเพราะว่ามีหนังที่ม่วนแล้วกะบู๊ ตลก ม่วน

บ่ค่อยมีคนเบิ่งหลาย เพราะว่าช่วงนี้เขาใซ้โทรศัพท์กันเบิดแล้ว ยุคนี้ สมัยนี้

นั่งรถชมวิวธรรมชาติไปจังหวัดอุบล ม่วนหลาย

พาไปเที่ยวสามพันโบก เพราะว่ามีวิวที่สวยงามแล้วกะลมธรรมชาติเย็นสบายใจ

เกี่ยวกับหมู่หลายหลายคนสิได้ม่วน แล้วกะมีหมู่คุยหลายหลายสิบ่ได้เหงาผู้เดียว

ไปเที่ยวภูเขาเพราะว่ามันเบื่อทะเลแล้ว ไปเที่ยวลมเย็นเย็นธรรมชาติ วิวธรรมชาติ

ผาหำหด เพราะว่าอยากไปเดินทุ่งดอกกระเจียว มันสวยงามดี เพราะว่าไปรอบนั้นบ่เห็น

ฝรั่งเพิ่นมักมากินอาหารอีสาน ข้าวเหนียว ซอยจุ๊ ตำบักหุ่ง

อยากไปเที่ยวหิมะ เพราะว่าอยากไปแต่น้อยน้อยแล้ว แต่บ่ได้ไปจักเทื่อ อยากไปสัมผัสหิมะ

ไปเที่ยวทุกประเทศ เพราะว่าสิได้เปิดประสบการณ์ แล้วกะสนุก แล้วกะมีประสบการณ์ในการไปต่างประเทศหลายหลายประเทศ

วัดเก้าซั้น

ฤดูหนาว เพราะว่าสิได้กางเต็นท์นอน แล้วกะชมบรรยากาศเย็นเย็นสบาย นอนในเต็นท์

สระปลาข้อน หาปลาข่อ หว่านแห กินเผาปลาอยู่ท่งนาพู้นแหล้ว

จังหวัดอุบล สามพันโบก เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยว

ข้อยมาจากจังหวัดอุบล หม้องท่องเที่ยวสามพันโบก แล้วกะผาชะนะได

เวลาไปงานกะมีรถส่วนกะ เพราะว่าบ่ต้องเสียค่านั่งรถไปเฮ็ดงาน ไปเรียน

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงกะคือ จอดปั๊มทุกจังหวัด แล้วกะ บขส. ทุกจังหวัด

มักไปย่างในเมืองดีกว่า เพราะว่ามันมีหลายอย่าง แล้วกะ บรรยากาศได้

มีความสำคัญ เพราะว่าเวลาเฮากลับมาจากเที่ยว แล้วเฮามีของฝากติดไม้ติดมือไปให้เขา เขาเฮาสิดีใจ

บ่มักกินเผ็ด เพราะว่าท้องบ่ดี กะเลยกินเผ็ดบ่ได้ บ่ค่อยกินเผ็ด กินเผ็ดได้น้อย

ซีรีส์เกาหลี เพราะว่ามันม่วนแล้วกะสามารถเว้าภาษาเกาหลีได้นำ สามารถฝึกฟังได้นำ

ไปเบิ่งของในห้างเพราะว่ามันมีของหลาย แล้วกะมีแนวซื้อหลาย แล้วกะแอร์เย็นพร้อม

ตัดหญ้ารอบหมู่บ้าน เก็บขยะรอบหมู่บ้าน

เฮ็ดขนม เพราะว่าสามารถเอาไปขายได้แล้วกะกะกะสูตรใหม่ เพื่อที่จะเอามาเฮ็ดขนมขายได้อีก

บ่มีเวลาเฮ็ดงานอดิเรกเจ้าของเลย เพราะว่ามีงานหลายอย่างที่ต้องเฮ็ด

เป็นคนที่มักวาดภาพเหมือน แล้วกะเพื่อที่จะฝึก แล้วกะพัฒนาวาดภาพเหมือน แล้วกะสามารถเอาไปพัฒนาและขายได้

วาดภาพเหมือน เพราะว่าเพื่อที่จะพัฒนาแล้วกะสามารถเอาไปสอนหรือว่าไปเปิดคอร์สสั้นสั้นได้

เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปเพราะว่าอยากพัฒนาในการถ่ายรูปแล้วกะตัดต่อวิดีโอของเจ้าของ แล้วกะฝึกฝนพัฒนาฝีมือในการตัดต่อวิดีโอ การถ่ายรูป

เบิ่งเกี่ยวกับกล้องหรือการถ่ายรูป การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ เพราะว่าอยากฝึกแล้วกะพัฒนาในการถ่ายรูป การตัดต่อวิดีโอ

การเล่นดนตรีเพราะว่าต้องใซ้สมาธิ ในการจดจ่อเครื่องดนตรีต่างต่าง

กระดาษ ดินสอ สี ยางลบ ไม้บรรทัด

เปลี่ยนเพราะว่าตอนเป็นเด็กน้อยอาจมักเกม แต่ว่ายามใหญ่ขึ้นกะอาจจะมักการวาด การเขียน

เฟซ เมสเซจ LINE Instagram เพื่อที่จะติดต่อ

มื้อละหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เลื่อนเบิ่งคลิปไปเรื่อยเรื่อยพอได้หัว

เป็นเรื่องปกติที่ต้องโพสต์ลงเฟซหรือลงไอจี

ทาง Facebook เพราะว่ามันหาเบิ่งได้ง่ายแล้วกะ TikTok หาเบิ่งได้ง่ายที่สุด

แปดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าบางข่าว บางช่องทางมันกะน่ากะถือบ่ได้

แตกต่างในสามมื้อนี้ที่เขาจัดขึ้น ที่ว่ามีคนหลาย มีคนน้อย

เตรียมสถานที่ เตรียมงาน เฮ็ดบั้งไฟ

กินเหล้า เล่นน้ำสงกรานต์ เต้นหน้าฮ้านหมอลำ

งานบุญกฐินคือประเพณีทำบุญ ทอดปัจจัยหลังออกพรรษา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

เลี้ยงไว้ไถนา เลี้ยงไว้ขาย เลี้ยงไว้เบิ่ง

ไม้กับหญ้าคาเพราะว่ามันสิได้ใช้งานแล้วกะกันฝนได้

อยู่ไฮ่อยู่นา นอนไฮ่นา เลี้ยงไฮ่เลี้ยงควาย

บ่เซื่อ เพราะว่าข้อยเป็นลูกของพระเยซู ข้อยเซื่อพระเยซู ⁠